Noh íh já leí íh müh sein laig goh, zein-zein ih müh láh joh toí tsá noh záh muo yiéi ngi taig ñiu tsá jo no toi tsá kéh aí joh müh aih-ai cuá müh, mü laih aí tsáh müh laig joh muo bui chái yieg ngi lái miles yiéh fui shiu chá fui ngi joh no áh joh señal chá íh müh láh jóh íh müh yoin paí do gí jóh lain ain joh ain óh óh éh muo naum dáh noh báh éh-éh señal chá aí laig-laig zá muo tá muoh muoh laig cuó noh chá caí ñiu tsáh joh shía li laig jóh laih báh gá éh có li taig óh noi aí coi zóh zain tsá zóh chái uin chiu tsá zó cói tsá noh muó buh noh chá tsá beí áh jáh jóh kó aig gi íh cuio máhh zaí aí joh noh <hesitation> íh müh pai ante gi la fuo chá máh mu pai dó jo ñih báh áh cha-cha noh chá uh ñi chá shia lah muoh láig muo muo báh éh záh áh ni muo óh báh ain zá li tein ain joh ain-ain lá báh ain lau éh- ain tsi ain laig gain ain-ain. Já lei ih jóh paí lá aih joh jóh tsai taih toi puó gie tsi có-có, có muoh noh éh muo taum muo gié já léi íh jó pai já leí lí ni laih noh zain. Ni gain lá joh áh joh comida cháh íh müh noh, joh báh máh gi joh noh jóh comida cháh aih joh lí ni muoh máh noh muoh cuó joh yíeí fui chá fuó joh-joh lí záh áh li tá lai muoh oh fu laig lá bá já lá muo cuáin já lá éh muo ain já láh éh. Otros já lá muoh shía gi óh nó la bá main nii zaí réh ni zoí main ní shía muo muó tsia shía tsi úh zaig óh muo chá muoh lí táh áh muoh la jóh joh chaíh gíeh muoh noh páih joh lá joh gá lain chía tsaí yíu chí jóh tsá taí chaí tó li náh záig laí-laí nido chá li laíg noh cuó joh forma la joh ni cóh-cóh bá mí ni tiempo jo-jo oh laih buí gih tsi por temporada buí jo báh buíh, jé máh tsi ain ngi bá muo müh laig ká níh boí como de las siete, ocho en adelante joh muo búoi joh muo-muo nain náh jóh ai ngi ji, joh náh-náh hóh óh comida cháh noh ni tá fu ni buoh báh main náh gíe laig müh aig la oh nain muo chá-chá íh müh já leí máh já leí.